Mastʉkji ʉn cʉsʉ ca zʉqui hʉy jʉjchʉcʉ an yʉmʉ'is mechaaŋ litro de ca zʉqui cap piwʉtajpa ca pakjʉ <hesitation> yucpʉypak pakjʉ minʉ minpa tʉkjʉ hʉy wʉjʉ chesucpa hʉy cʉnʉhʉyshucpa y pichʉmpa ca puchpuch tʉgay de ca ca zʉqui pakjʉ tejiajwʉ awʉpʉ caji teji ajpa pʉy ca nʉjʉ cuando hʉy isucpa que ya ca nʉʉ chusnʉam hʉy pʉsucpam cay cay este cay suyujʉ hʉy yumsucpa y cap hʉy nʉcsajpa ca tʉsʉ hay, hʉy nʉcsajpa cʉya, hʉy nʉcsajpa cebolla tʉwan cʉspa tʉwan <hesitation> tʉwan mechpa sunaca hay ca ca anasa mashi ca ca Y capʉ mashimʉ tʉwan jʉspʉcpa ca zʉqui y tʉwan cʉsʉ matʉkji tʉwan pʉjayʉ nete niwi y sunaca ʉn cʉsʉ nete tʉjʉgay ca tʉwan vecina añu tanʉ y caji yʉlla yacasucʉ hʉy jʉjchʉcsucʉ ca chicha hʉy setsucʉ hʉy pʉjayshucʉ cay cebʉlla hʉy cʉlla cay niwi y sunaca y tʉwan cʉsʉ cap tʉjʉga yei caŋ yʉmʉ'is ʉ di jʉjchʉcʉ ca kʉque ca ʉllʉ hʉy caldu tzʉcʉ hʉy nʉcsajwʉ tomate hʉy nʉcsajwʉ cʉlla cebolla hʉy pʉjayʉ niwi nete nʉʉ y asa hʉy jʉjchʉcʉ ca cay cʉshi tʉwan cʉsʉ para tʉwn jʉpspa y pi jʉpspa porque cap tʉwan tʉwan cʉjej